जब कढ़ाई मुझ्खानोको जाओ जै तब। कढ़ाई सबसे पहिले पानी दो डाली। किछ टाइम लग पानी डाली कोनिक बेकिंग सोडा सिरका मिलाओ। तब टटकु लाओ जब सो कोनिक सूकी जाओ तब ततके बाद टटकु आम रगड़ो डंग से जब रगड़ो डंग से तब पानी ले तब करो साफ जब साफ जाओ होए तब दो सुखाई।